أحب ألعب لعبة الشطرنج لما أكون بروحي. الشطرنج لعبة تحتاج تفكير استراتيجي وتخطيط، وتساعدني على تحسين مهاراتي في التحليل واتخاذ القرارات. بعد، أستمتع بألعاب الألغاز لأنها تحفز العقل وتخليني أركز وأستمتع بوقتي.